Bueno, ja ka´ayo ntaku kua ja ka´ayo ji yaa jaa nostayo niniveiyo nu kikiyo, potiyo no nani bonuyo iehí no ntiyiyo, yoba yua ko kajotionyo util kadi ga escoba chii yo yua kajotionyo, kajotian xaa yo escoba te yua ku función ja taaku jo kajotionyo ya´a.